ང་ཆི་དགོམ་པོ་ལ་གོ་ཡན་ཁ་དོ་ལེབྡི་ཆེས་ཧེ། ཐ་ཆེའི་གསྒོམ་ཆེ་དི་ཁན་ཧེ་ ཟེ་ན་ང་ཆ་ཁྱོངས་ནེ་ཐེན་འབི་ཁབ་ལོ་ང་ཆ་དགོམ་པོ་ལ་གོ་ལྗུས་དེ་ཐེས་ཧེ། ཨོ་དི་ལོ་ང་ཆ་གི་ཁན་ཕྱག་གུ་ཟེ་ན་སླེམ་པཉ་ཏི་མེན་ཏའ་ཕི་ཨོ་དི་ལོ་ཁྱུ་གུ་མེན་ཨོ་དི་ཇག་གུ་མེན་ཨོ་དི་ཇག་ན་དི་ང་ཆི་ན་ཇུ་ན་ཇུ་གི་སུབ་ལོལ་ལུམ་དེཤོ་ཧི་ན་དི། མེན་དེ་གི་ཐུགས་ཞེ་ཨིན་ཁསཱ་ཆོ་གི་མེན་ཨོ་དི་ལོ་ལེམ་པཉ་ཏི་བལ་ཏའི་ན་ང་ཆི་ཇུ་དེ་དགོམ་པོ་ཁ་དོ་ན་ཧེ་ཆི་མ་དེ་ཆོ་ལེམ་པཉ་ཏི་ཐགས་མེ་ཆུ་ཨོ་ཏེ་མེན་ཏ་བེ་ཧེན་གྱི་མེ་དི་ལེམ་བེཡ་ལྱ་མེན་ཨོ་དི་གི་ཏོམ་གཅི་གཅི་དི་ཐ་གོ་དྲེལ་ལ་ཏ་ཏི་ཨོ་དི་ཅུཅི་ན་སུ་གུ་པོ་ལེ་ཏི་ཁེཐ་ཧེ་།